ओ, भगोस् खुअ हेरि तु मने जुन्तुतु नाम् तु दनु हेतु फन्द हुलिपे, फन्द हुल्, जुने भगोस् खै। हेतु जत् बसिचल्ल्य् इन्दिअ'त् न पए हेतु, ते पैसोत्, बसिचल्ल्य् इन्दिअ'त् न पए हेतु, छ्हिन'त् बेसि दगे, अरु कि होते निजो जुन्तु खन पे जन्त मने हेरि <hesitation> भगोस् अर् पत् खै न भगोस् जुप खै, हेसोत् खै थकुते जै। थेन् अपनर् कि है, हेरि ह्यन्तर् बहुत् मने ह्यन्तर् नतुरे तु कि बहुत् खेल, मने प्लय्फुल् नतुरे है, बहुत् खेलि थगिव मन्ज ह्यन्तर्, बहुत् मने <hesitation> उत्पत्य हुलि है, उत्पत्य हुलि खै, ते उत्पत्य है, फन्द नम जुन्तुतु। तन् रुपरि ह्यन्तर्, चुते है फन्द, चुते है, मानसे फन्द तन् हेरि कोर पेत् नुअन् जिजो, ते हेतु है अरु लिफेस्त्य्ले तु कि अरु ह्यन्तर्, मने ह्यन्तर् हेरि घाहे खै, मने ह्यन्तर् हेरि भगोसम् खन खै, तन् ह्यन्तर् घाहे खै।